<hesitation> E kinb'aj poon rajawxiik chiwan <hesitation> chewa' ripataan jun xib'on nab'eey nan qiil riwach el xib'oon <hesitation> nimalaaj rajawxiik re qa chaj jun atziaaq' chech atziaaq' k'eey riwach la atziaaq' kach'ajaan e qa ch'aj q'uuq pa'at xaqara' kela achijaab' ka ch'aj ki liix ki kamxaa' re taq ak'alaab' re taq nee' <hesitation> jab'ek chetaq che rajawxiik re atziaaq' rel kin b'aaj chiwan chaneem rii' xaqara' el xib'oon otz' <hesitation> re kajiitineek wa' ka kojt ka xib'oon <hesitation> k'okt qiij rimal la rajawxiik que ka ch'aaj ka weech ka ch'aaj qak'aan ka ch'aaj qa q'aab' xaqara' li xib'oon xu'ut re aztiaqb'aal xu'ut re kajiitineek xaqara' li xib'oon <hesitation> re ch'a ch'ajiij renejeel chakansaan e k'o pi kusinaan o jab'eek chetaq ek'o chal jaay wa tz'iil ka ch'ajaan <hesitation> el qa b'anb'aal ka waay jun tiir la rajawxiik qa koj li xib'oon wa' qakojt xib'oon <hesitation> saq´t keel kaan xe'ex keel kaan li nejeel chakansaan el xib'oon la qaqa koj re kachaj wajaay qa qachaaj <hesitation> jab'eek che che kajb'eek kaj aj kajb'eek <hesitation> kichakan re ka ch'aaj jab'eek chetaq renejeel renejeel rajawxiik jun xib'oon la rimaal la <hesitation> qas rajawxiik pa qa k'aslemaal b'iit la <hesitation> saq'tila kel kaan k'ok tila kel kan ela rinejeel ki chakaan wii' jun xib'oon rii'. <noise>